حالياً أشتغل في وظيفة في مجال تسويق, أحب شغلي لأن في تحديات دايماً, واستمتع بالتفاعل مع الناس, أحب أفتكر اب- أفكار جديدة, عشان نصل لفئات أكبر من الجمهور, كل يوم يجيني تحدي جديد, وهذا الشي يحفزني على تطوير نفسي وذاتي, والبحث عن طريق جديد للنجاح, أقدر أقول إني محفوظ إن عندي وظيفة أحبها.